אויב מ'לייגט צו ביי די זייט קליינע זאכן וואס זענען קאלערפול אבער און- אזוי ווי קליינע וועטשטעבלס אדער שיינע זאכן וואס זענען גוט- וואס זענען שיינע קאלירן גייט עס צוגעבן אזוי ווי צו די עסן אז ס'זאל אויסזען מער בעסער צו עסן.